Mjir mur nada ajauda wa akura aku daba margu du mdu bathuka kwir rad aba kala kala mdu alwai akwi mai giu ga nada example dugu nada ga jauda akura mapilwu wangi mapilwu ya kiji har michavidi gudama har abanku ari dulanga yu mapilwu asi yarvuryu har ga bari ku kuma ku da yuga far mishikurda yar naya ga kithu mapilwu, mapilwu gima pida wagu naya gara du or kura mapilwu du mashin har naya ga miliya tambul du mashin jangu aginada arihiayu ku ɗun mafilwu aɓan yu abathuka kwunya chan chan mai ama sur kwur anu duku akira suni suni naja aga durama lau kur bsaraja aga ɗurama mai kuma naja aga ɗabari mai manaja afiya wudufu abiri naya ayu suguyi naja aga dabari ko abari ɗufu ana naja bathika sachirin kunaja ahuri suguyi kuku kam alaɗari mapalwu mapihwu laht dugu a fakoyi nagu ai athai yi mai ama laht duja ara si har nagu ara shiwin gaɗuɓari kumja asa barsugiyi na aɗu ivu latari du ɗunya tsu lapiya ku myi ivir pida har mjir dambola asa pida umir vu ya labari ku. Latun zati ku mapilwu gasa bulari ivir thatu ukura mji <hesitation> damboa laka goji ivir pida har manpihnu gasa barku yu ahia uguwa ɛvir sah sɦai wir sukari har sɦai kwatagu knu azawapida ma yu asɦili manpihou abari kuna umir vu yar gabari aɗu lagu suku mji akuthu aya aya yu kurdama yu avir mai mɗu a tabari kuthu manpillvu dugu kurathai mai manpilwuna gabura sha ashile gasa hian mishi kurdayar mashin dunda anu swaga nayaga kuthu manpihou ga winakur <hesitation> abubaga thal aba lagu du lassa naga mulisu dugu drama ka manpilnu yarda ama aban ari naja a kuɓari aga ku ari har passing passing du manpilwu ga miliya du ku yarda nafa a kutha laku nada awi lakuku pathuga sa pida ulagu nayagasa daja du mashi nayasa sa tambul tambul du mashin magu ulu du viyu ku da mashin barya na dugura mashin zla ga makaliri woo asai mjir mulmu jangu azuba. Mjiku argwama mulmu suluya kumtu duya ivir yu kaka mashin hari ashina michividi ar dulagayu ivir sa a kushu kushu kinkir dalili mafubwu gu du manpihiu asukunada aga <hesitation> mishikirdayar <noise> ar bza mashin ivir baku dun manpihiu sugu aga dunama lau kathu aga lau kur duramaguda lalita sosai du iju ayiri anu manpuhu kai sai mdu kura uzun kura ga nagu gadubari aku mji yawanchiri uku marghi mju nagum aga manpalwu uzu mjiku aga man piliu uzuku nada asini mduku kura gari nada asini ama mjigu agari ko kuchipal mji ayi agadamai naga achuga forgu akwa sar kugi nada bathuka suku ku umulmurya ahura kambala aga ndur manpuhiu ku wanda nada chir ga kanda ara fu faya daba wanja a. a, kaza kaza ndunakuma thakin manpihiu bichi duja ivir hahi mchi emi ga tudu nada ga mai alu thua gala puliya wuya akura ku ga hurathuna wuya arkura ku sakalkal kul ga ba maja azuba kulakula gawarku sakalkal mtumtu gawa buri gabadaya jan wanja nadaga pu kumtu kaka manpihiu. Gara mai vir faraula ga faya musha mapunu adada jangu lawan nduku yabada nduku yabadku lawan mji ga fari asi adawai naga ga nada worni aburi lawan chanu mduku kuja ashina manaku yarku maya naya pukakada naja kuma akansachuni aburi naja pubapidu manpipou yarda wandu manpuwu umboguda du manpihnu umbor pidaguda duja laba shasha ukatha umbo ga baya gam agam duda akwa manpihiu ga la kawu daga aba gasa bar agamuna naja ada pida adar ndugul ga bari gam ga liukawu agari sai kuka kula jan nduja ga farka ga zuwa ulari kawuna abari.